zɛrɛ zɛrɛ zun yi ma te to biye oma bena jira omu ni yi to a bun o wee a piri'a na an-mɛme-tan owa te o zun donk siyan curulu mibinni awe cɛ a de ni ji file-la mibinni prizira mibinni vantilo-ra mibin bewobe nɛ ma marshe ma <hesitation> kuran to o ma wee jɛ mu beraraso a o o zun donk mu cunumi han cunumi